Ka̱ ndat cin dai, tum tet na gasi ʒuwa ka̱ gasi – na̱ gasi lokaci ka̱n gwe nya mbal mbala̱n tas tliya ta̱s lakgo ilgwe de pa a tara mutunci gwas wu. domin ka̱ cin ka̱n a mbala̱n man palti ilgwe de pa ta man palti wu. Lu tlo wugo kokko – ma̱li gon wo ata̱ li ka̱ ʒhin, ma̱li gon ata̱ li ka lu gwe de pa ta man pa̱l ti hwa wu. a ka̱ rayuwa gini a mo kullum a lam cin mani sa bonna ka̱ cin kapa̱n ta̱k yen ilgwe de pa a man tanti lafiya dli, gwa go a bomii damin cin wo ko ta̱ ka̱ lokaci gwe nya apa̱l halitta wu ta̱ pa̱lti go na̱ haske ka̱n tsui to yek laki ɗe ka̱ cin wo alam cin sosai. Yek pa̱l sukti koma̱n cingwe de pa na maati go kume sukti piwugo ki ma̱go aka̱ kum wani ta̱m tigon alalalai kima go aka̱ kumi aka yisi de dli gwak mau a ɓa̱l ki de nda ɗat bal ɗa. Sannan ka̱ ngas nawu lokaci ka̱n gwe nya mbal mbala̱n ta̱s shuki ten mas ilgwe ta̱ na̱ma pa̱lti wu aka̱ mbi aka̱ shuki ma̱hi gonwo kai ummi ka̱ ngos ka̱ sowu ta̱s mbi ta̱s daam suk iyalai gwas mago niɗa̱ so. Ama ngas go alaki. Gwe de pa ta da̱n suk iyalai iwasi waani nida ko waani niɗa so – sannan go ata̱ mbi lokaci gwe ɗe pa ta shuki ata̱ nde yeba̱l domin shiri ga̱ ayo ta̱a bo thiya dun – mi masayi jinin ga̱ ma̱lgwe ilgon mitɗa sowu – shukti go a ba̱lni daama gwe de pa mabi daama gwe de pa ma mbi ndalti ka̱ dhi ga̱na̱n wu. suk ta̱n sa ka daamti ga̱na̱ni a ko ka̱n ma yil ayo a ma̱ saka ngot ilgwe mambi ta̱n lak ka̱ nbi ilgwe de ma̱ lak ka̱ bi – ilgwe de pa̱ ma man kopti ji iyalai jina̱n to so kowanni ilgwe de pa nya ʒi tut ten na̱ gasi, na̱ ka sukti, na̱ ka̱ gasi amfani – nidɗa so sai mal dan adam, domin gukojwgo akwa ni ilgwe de pa nya shirye de ta̱k pa̱li wui, yo yek laki muhimmanci nidda sosai. Ka rayuwa gi go wul guda ulau go lokaci ɗemekan de na ɗa̱ go ta̱ mida sosai ko gwiggwi na̱ lokaco gwasi. Cin won nya mba̱l ni go domin ta̱n li ta̱n go ilgwe de pa ma tara rayuwa ga̱na̱n suk mil jina̱nju. Sannan sulati ʒuwa ka̱ gasi ami ama̱ shu ki ama̱ saka mbit ndalti matli-ma yili a ma̱ tara rayuwa ga̱na̱n wu.